Gitara, pianino, skripka, baraban, fleyta, saksofon, akordeon, arfa, karnay, kontrabas, klarnet, trombon, gitara, bas, violonchel, <hesitation> mandolin, <hesitation> ukulele, doira, sitar, organ, lyuta.